जुस एबी बाल सुखानो की मसिन होन। तो जबतर तो तेतपाण्डी धियांतुड़ी सुखाओन बाल नोत्थ बाथरूम पुन्दि मुण्ड धो और जुस तियाँके जानो होलो कोकी शादी भिया मुँज तब सुनको सखाई। एसी भी जे सुखानो होलो कोसीके जादा ही होले गिले बाल तो तेतुक ओण कोर्दे तो तेंड़ी गरम फुक रोन अंडी लागी तब सुक्नों बाल।